अगर हमाय पास केवल पाँच साल है दुनिया को सबसे अछो शतरंज खिलाड़ी बनान के लाने। तो हम सबसे ज्यादा महत्व देहैं उखी रणनीति में तैयारी पे। और उखे सिद्धांत पे और उखी बुनियादी समझे के लाने। शतरंज की बुनियादी समझ पर ध्यान केंद्रित करे। पहले यह सुनिश्चित करे कि आप खेलों के नियमो टुकड़ा की गति। और शुरुआत से लेकर अंत तक सिद्धांत हम समझ सके। खुला खेल बंद खेल और मध्य खेल और अंत खेल के अलग अलग सिद्धांत पर ध्यान दें सके। किंग साइड और क्वीन साइड के विकास। पोजिशन प्ले और ताकवर कौन संरचना जैसे बुनियादी सिद्धांतों पे ध्यान रखे। ओपनिंग खेल में गहरी महरात हासिल करने के लाने प्रमुख ओपनिंग्स पर ध्यान करे। जैसे स्पैनिश ओपनिंग इतालियन ओपनिंग सिकेलियन डिफेंस किंग ऑफ ओपनिंग। प्रत्येक ओपनिंग के सिद्धांत अलग होत है। प्रमुख सिद्धांतों और उनके बाद रणनीतियों के समझे के परे मध्य खेल में ताकतवर योजनाएं। काम करने पदेह और योजना आधारित आक्रामण पर ध्यान देने। परेह इके लाने बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारी रणनीतियों पर। और उनके ज्यादा से ज्यादा नियमों को पालन करने पदेह।